Nsonga kuulira maulira, kusamba mupira no kunyuwa muku awo kasoda ekyeigulo awo

Ekitundu kyange kiyambire amaka okusoma okuleeta amasanyalaze okuumpi ne kitundu mukitundu mowanayere no okulimiwa nengira ensa ejitatubira gjiretere na amasenta gona no okuguliwa okweebintu nebikwataganaku no okusoma

Ekilaga nti omuntu aweyiremu amaizi omubiri guba mwangu amaiso gayeluka aba abulamu amaani alyawo atyo.

Ekinyumira kukola sente egyo'koyesa egyo'kweyambisa nokulya obulamu

Kulima kuvuba byenyanza nga batunda ne byayo byona nga bapiita batunda

Okusoma kunyambire okk okumanya oluzungu, okufuna emi emikago, nengeri yokufunamu essente okweyambisia , okuzimba amanyumba, nenkulankulana kulowoza kubyenkulankulana.

Amaizi amabibi nimwo omutiama obuwuka obugaba kolera kale omuntu owanyuwa asobola okufuna obulwaire obwa'kolera

Insinga kuyurira nyembo jekerezia ja katonda

Kuyambire abantu okwega empisa ensa nokutakagana obutakyawagananga nokwambala kusa okwabatu butayambala okubibi okunama nebindi ebiriyawo

Insobola okutambula ne maaviri owobanga tosobola okutambula ne maaviri otambula ne kipapula echitaikiriria amaizi okuyingiramu oba osibawo ekipapula olwokutasia amaizi obutayingiramu

Ekiretere obubenje omumangira ege Uganda, kuvuga kusipidi yowaigulu eino, omuvugi wemotoka ejatasobola kulwanisia emotoka okuteka omungira omumberi esaana; nebononoki obwe emotoka bwona.

Okusoma kumpire amagezi okitegera engeri yo kuijanjabiya ebiyo ne engeri yo kufuwira ebibala

Nga emirundi misatu olunaku

India ingege ne bijo oba inkobe nti mboli

Ekiraga nti omuntu alina presiya mungi esipiddi jawereraku yawaigulu nomoyo gwona gweyongera esupidi yokusunda no kutuyana atuyana ino

Eco ecibuzo tincitegera kusa

Okusoma kuyambile ekyalo kyaife okufuna abasawo abaijajambya, abasomesya abasomesyaa abasoboile okwigulawo amadwaliro ganu agawansi noku ne ne nebya kutunda byona

Isiinga kutaka nyama no'mutyere, nkoko, matooke, mbooli, mpeere, nkoko nebindi.

Nga emiyeizi itanu, mukaga, musanvu omukali alikida ja tandikira okwaba mudwaliro

Butemulisia nga musayi nga bakkali okwegaita nebutakozesia nga kondomu nga bali munsonga

Okusoma kuyambire abana okutegera ensi engeri gjetambula mu no okufuna emirimu kwoona na amagezi jokutandikira emirimu ja bulinyin nga okuzimba, okwokya ebyooma

No answer.

Abantu mubyalo bafuna empuza mu mbizi no buteyonja obutakunyiria amanyumba jibamu emunkukuni ate basobola okujewala nga bafuwira bayuwamu amaizi amasu

Intaka ino ino nokusingaku